Safidy zagny da aleoko avao magnety lalao ara- ara-panatanjahantena satria ny izy io zashy mba e tegna midoboky avao magnety anazy fa sy handindihy, raha agnao zashy magnety fampisehoagna agnao da misy da mandindihy, da mety hifandofondofotra amin'olo ao, da mety haratry avao koa, fa raha ara-panatanjahantena izy da magnety ny agnao ka, da midoboka eo, da tapitra izy da mody e tegna.